Deh 'an 'bhorn-a 'gomla 'ye-a no eh-: 'dhu, :a :gwie:+ me-: :nyi 'yi-dih. Dha :gwlor :a :ne-a 'de on 'da nyor+-a yi 'de 'o 'de :a-a'a: :gwie:+ ne-a eh 'neneh' an-a :porluh dih. :mor on ta 'de yi an ya 'de 'kaa+. :yee' :a-a'a: :gwie+ :mor on po-eh 'kpa any deh :a 'beh-dih-a no-a :a mu-eh no. :mor on ya 'de chaa'penor or 'gleta: 'i-a on no-a deh, <hesitation> :gwie'-a deh+ :daa <hesitation> on 'tun-dih bo on 'thn-dih bo, on beleh: gwlor 'de-dih :yee' <hesitation> eh :nmor-' 'yi. Jorwor: deh :eh no-a major deh :eh-: no :gwie: deh, :mor 'kpa+ :po-eh 'kwa, :yee' :mor nyor+ nor 'ye or-a'a: tu or 'beh-dih: :ya 'de or-a' tu, or no any deh a 'beh-dih-eh, eh-: no major deh <hesitation> 'on pobo ya 'on 'ye 'de eh 'di. <hesitation> :a 'ya :a-a'a: gwlor clean, :a 'ye tu+-dih 'bhorn <hesitation> :a 'ye :a-a'a: gwlor clean. Eh-: no major deh 'on 'ye 'de eh 'di. En klehkpeh <hesitation> :mor :a no-ih', :yee' mor nyor+ 'yle :yee' :a yuba :se-' 'meh 'i. Jorwor: :mor :gwie:+ :ne-a 'o 'de :a 'da :a clean gwlor ya-dih, :yee' <hesitation> :a-a' 'worn-or deh-dih. :yee' nyor+ :on no-a deh 'kwi-a 'an bale-uh on 'ye 'de yi <hesitation> on 'ye-a' :za-dih :a-a'a: :gwie:+ en 'ye 'kpa po-eh. :mor :a-a' :gwie:+ po-eh 'kpa :yee' <hesitation> :mor a clean gwlor ya-dih, :yee' nyor+ klehkpeh :an mu-a 'de yi-' :yee' an :porluh 'pehn-dih. Gwlor no :peli' 'suh 'suh 'de :a: :yee' :gwie:+ :nyni-' 'yi, :yee' eh se 'yi-dih :nmor. :mor on :hya 'de an-a' 'kaa-ih, :yee' eh mu :a 'yuba 'dba-'. 'Deh 'on 'beh-dih: 'on 'ye-a :za eh 'o. Deh 'an 'ye-a :eh no-a major: deh 'de development deh 'di eh-: no, <hesitation> :gwie'+ 'ye 'kpa po-eh, on 'ye-ih clear, on 'ye :gwie:+ :daa clear. Eh-: no major deh 'an 'ye.